Falja lun ni rol t'randishëm në jetë tonë se falja munët me t'liru nga kalumja e dhimshme. Menoj që falja osht çelsi lumtunisë. A din kajhere kur te fal personin që t'ka bo keq qysh nihesh ma mire edhe nuk je nervoz gjithë kohës. Po ka raste kur kajhere duhesh me fal edhe vetën për çfardo gabimi që ke bo.